Ha te ristoranti një herë te java, mirë o lik, pran jan javë te ku ngë vete e javë çë… çë kapitar se vete më shumë se një herë però in linea di massima një herë te java, tek e shtunia per esempiu me miqt.